We fiswe, ni wa ti̱ttiniye ka ma ma daa wuyile wa dakane kano ma madu ki̱ki wale baleng, niyu kibandu ka ma da wuyile a daka ka do bwithiyu, ka ma chiya dakane, n ke ka durkin ka madu dine nibibu ki dange kinimu, ti nibubu dange kinimu i nibubu, kikuu kinimu ka yidu ko chi ni ki̱ made chi tiyili ane ka mwedu a wuka fi ka mwe tidu we loko ka kadu ki̱nin daa wuyile, nayeko n ti bwesim ki̱mi ka yindu kini daa wuyile, nibubu chi a taba loni ware ka yintu kinu kinin daa wuyile bundidu chi ware kị daduwe bundidu kini waremu ka yidu kini daa wuyile, chi ni kamadu dine ke daako akab kini makaku we nibe a mwintuwe ka ma chi Kwama kanwe tamange ka chakiki̱ fule we fwi sweko wa ti̱ttiye ki̱ fule wureniye nan chi mwang madu n ke ti̱mwiye ni ki̱ti̱ki kaang n ke ti̱kiye ki da̱du ki̱kuradu ko nang chi kanyodu kama fiswe wuyile kinne ki̱chituwu alebu dikwal kwamanu a yung ni, niwu kidau kulinu n ke dikinine kiledule niya kambi kwamatu niya fantiyu nibu kifwanimin kingau ni min kikure we a chi a lebitu ko niwu kibada ka ya yayu wu yile a dakabu ka diki kang we ng ke tikiye. A dakaka ma chi, ka badi dukan kini dine diwu a kake n te wuduwe a nwe tamang kang a ya a lanta di bikamu ki sii ki̱tele, kimadu bikamu a siibu ki̱tele, aya n fwadu mi min da wu wuyile n madu dine mang nwe tamange mang, chaku kani miyu we chi a mabu ki̱kwitu chi n ke timiye ma dau numi we fiko nwema ke chi n ke ti̱miye kabe lomi a bwesimimu n kuu a be ki̱niti̱ka̱nchi tu min ma nweweki̱n we lomi, a dakan ma yichidu chutu ti̱be kini ti̱ yawe a fi̱re n wure chine wureni ayo ti̱bedu kin tenge chi ki̱na ya a lokong ki̱nwedu ka chakku a ying niyu a babu ka ma daa wuyile wukayungdu bwesimu ka miya ti̱kanchiye we murenge, mu fwadu we mure mi niyu ki̱ma daa wuyilenge ane ki̱ti̱duye durkinu, bwesim ki̱mu ki̱ kudu nang chitayo ki̱ngak ki̱kure we bwesim kimu ko madu daa wu a lebe we, ko da̱ng chi ke tichituwe yam kwama a fwa ko chi mun ki̱ni bayime ko yotu nirwe ka mwag yobu nirwe chi bayime ka bungdi ma da̱ng chititu mun mwa newe kini ka bungdi mwag ma chi kwama newe kini ka bungdi mwag ma chi kwama neka nwe tamag mwange a dakna ka wule niye ka kunu kini dukanki ka bau, chi kika maka bwiki kine ka chi ki̱nka twa̱ng kuli kine ka chi ki̱nka rung mwe konge. Ka chi kika waduwa a bwikiye, ka chi ki̱nka dodudonge ka kuma titu kika chada yikonge ka badu kini dukan kini kwama nikinimu, dine ka babi kini duka kine Tewuduye bwadi ki kukinu kinu kinwe tamang kangu, chi mwang madu dine ke munin nwe tamang yinu nibu ki da̱n nimun ka nweti tamankange mwang le fantiyu dangiti dangiti mwang dang irin chi mwang dang chi nibu ki mure ka ki nwe riyekonge ni wa bwane kine riye wureniye makakiku mwang maka niwang mwan makakinu mwang nikin wureni, mwan dang chi kina kwalane mwan dadu ya mwan nidu nibu bibu ka kuradu ko niwu kima daa wuyile nibu bibu karadu ko niwu niwu ni wuyile, dine a ku chi mina newe ki̱netu a da ti̱kanchi a be ni, dine machadu ke yu ti̱kuri mun tiki̱n niyu kono kachino kuteng kina newe nibu kanu fadu ko niwu daa ko a lenge ale kima daa wuyile a ya niwa newe kinin irin daa we ki dandu chi kina yawetu ko dukan ki̱n a tab kong Kwama wa yo diye n ti ti̱me nang niyu ki niki̱n dukane, we finiyu ku yundu ka mun ma chi mwa nwe tamang we fiswe mo wa ti̱tuye, mwan ma chi kanang wule niye ka dang ni mu nwe tamange dandu ka durminu, we dine mwan kadi kini bakki durang nwe mwan kadi kini bakki bwiyang mwan ke du mwan ni yimwing dine ka wule niye ke ya tamang aya we ti̱tttinitu diyu, bikang nibu ki le fanti dangti dangti kima chita dabi kini nibu riye wu mulni wuka ma chi kina ku ka ka madu dine ke yang chiye. Kanodu tichiti ka yindu, niyu ka kuyede kayidu ko niwu ni wer niwu ko kini daa wuyila? a mwntuye, ane kangu niwu kaya diya diwang dikinangu we, ane kangu niwu nibu ka fwadu ko niwu ka̱ngchiyang we, daa wuyile kiyun we kangu ni ki̱yanyayikong daa wuyile, kiyun we kangu ni kimang chikitange, ka nang wule niye ka fwa yamu we dur kinu a ne nika fwa bwila we durkine, dine chi ki̱nku fwade ki̱fwa yam biyilim chi kiki fwade ka nan wule niye chi kin ni fwade, kanan wule niye ka kudu ka nitu biyilim ko chi niyu ka fwade a fwabu ka fwaku ka bau n kin ka tundu dine ke niba kuwe nibu kimatudu yiko we fiswe tittiniye diwu bikamu nibu a da̱d daa lebe wu a bing diwu bikamu a kabu chitiyile kin a ma daa wu kuse wu daa n ke wu ni bade ka nan wule niye ka miyade daa wu kuse wureniye ni a yikan a ma tikan chi a wuka fi titu niyang nwebu tamang kan yi kini a ya ya mwatu wuka ayitu kulin ki̱n a yitu chi no ti̱kine no ti̱kina? yo yitee, niwu niba yiti chiye ki nwe tamanga? a nwebu tamang, wule yo a nwe tamangdine a ku chi niba yibe n ke titta no a dakan nibu ka yidu we di̱kinetu chittu wu ki yung daa wu kuse ka ni kima buntike ka ma buntike kin nur diin chi kwama kibada buntike wureye ni ka nwe tai kwamayi ka nwe tai kwamaye nang chi ka bungdu mwang ma fiswe wuyile, nang chi ka bungdu mwang ma sedu ka wule niye. Kayidi ko niwu niwe, niwa newe kini tai kwamaye ane chi ane madewe, ka medu ka kai ni kama kutu ka da̱u chi ni ka medu ka mwa̱l ni a ne chi a medituywe dine wulege dine tai kwamayu a chirwe nir kinu, aya mi fwadu kini kang niyang swe yang ka dine tibadu lo ki tule kadu kini chi tiyili lo ki tule nibu ka yidu ko bindudu ko nibu bubu a le nibi bibu n ke nibu bi bwilam, nibu bubu nibu biyilim, nibu bibu kima chi aya dakani wu kanan dile bunne kabedu ka miya tikangchiyan we mure ano neta be finu ti be finu wang dine ti ba̱ chakku kakan bundudang yi badu bundudu ka kune nang chitta yo ta be finu ta yi ti yii ni nan le ka le yiiti wu nibu kin fwayam ka wanle wu battile yoni mun ki̱tele nankaan nu madu nakayan kaan ke niwu ka badu ka ma daa wuyile wure ka bedu kini yambubu, kama mwar ni ka bedu kin yambubu dine be ka madu nanku yange a mwintuye yo be kiniye ni nwe taman kini nittinutu yinu ti badu nang fwa chi a dakang, ka wule niye ka made n ti tiwe dikwadudu nibu nabwen fweredi ano kimana chittu amabu ki̱kwi, diwu yam kwamamu a benichi wariyu wariyu kangma ye a lebu kangmaye le kangmayea lebu kangmaye a le, wule a be kiniye tu fwerang niba a yung nibumin chitta a lebe chitta a le ni wa a dau chi a lelenge kiya yayu a mure yinang mu fwadu di fwange ane ka taba ka ke chi kang madu. Kutengu n kin a neweng, nibu kai yidu ko lon yine, ci a lwarade nang long yine, chiya ma swa̱r a chune nau ane ni wu ka kedi yiko we niwu ki badu ka ma chiya dakaniye kan nan wuleyonge nibu kiyi ko bwesim, tikabi ki da bwesim yine ti kabi kinide long yine dine chi chiya mage fiswe chi a le yinang, kanang wule niye a weer ka nang wule niye a nwe tamang chiyang, ayanf tiniyi ti lwarang chitu ying nang kange soo kano nibu kayi di ko chin ti chire a kiwule ki̱fwu nibu kayidu ko tin bule yirin nibu bibu ti mana chi nangkayang lo ki̱tikule, lo ki̱tikule lo wuyile lo ki̱tikule nibu biyilim lo ki̱tikule nibu bubu kin fwayan Kwamam nibu bubu ki wultai kwamam, nibu bubu a mabi tikangchi ti kai wukani nin nure na kobu wukani ka wule rungko a be lo ki̱tikule ni yidu kani yirau yinang na yichidiyang yinu ni nwe taman sosai, ninwe tamn n kangchiyang kini kang kwama, ka nwe tamang nang yinu chima madu ka makai we fiswe mi wa tittiniye mang nwe tamange ma kaddi kini kasan kasan ma yada fure ma yika bwa nibu kimang kike mang dau chi nibu ki mang kike mang mwalu kang n mwale mani wukani yinu ka k kidu ka swanu ko chi ni wa mwale chitiyili nibu dau taki̱dawu ka ni ka nang wule niye wu kiyika wuka fiye kanag wuleniye ka kidu kano ko a takadawu a chire a bwanu neku chittu tn ma chiyili wukani, ka nwe tamangka kikuku Kini kikwi yinang yinang, kang n ke ki̱kike, diwu no ne nin swedu ying nin ninfwa yamu yinang yange kikiku ki yoni kini fweram, kiyo ni kini kasan, kiyoni ki chwang chi, a le ti ti chiya lebe aya niwa mabu kike ka medu yire ka tidu la fwa tikan chi yinu nibu ka dadu ka naang ki̱ne, min fwadu we finiwu mini ka ma chi tiyileye a babi kwako, se ni ko kunu ka badu ka mun bau chi tiyileye a mwin tiwe mwan nwe riye niwu we titinitu ku kiswede a babu ka nwe riyege a ne ka ma chi tiyili kani, ani dur kinu ka nwe riyege a mwintuwe chi kiki nwe riyege ka makanu n ke ka kin loko ka yadu we mure nibu bibu kina taba lo waremu ka yadu we mure nibu chu ki̱swe, kware kuye dumu ka yatiduye ware ti̱ttinitu ane chi ni yadu lewenge, ka n yo bwesimmu a ni ki̱chade nang mung mwan yo chi a kau bwesim biyilime, ka yo bwesim ma kau bwesim ki̱fiftiye kano bwesim ki̱fiftimu we kabedu kini tikangchi ko ngang tete nang chaba, ane ware ka be minedu kinewe dine chi chiya miyane, n ti chiya kun aku nibu ki̱made n ke daa wule n kechi tiyili nang chitta yo chiya miyatu, yinu bubu chia kun, amaya chitiyili kimadu Kwama kin nwe taman chiyati kile fanti danti danti wu yaka chu tim, akwala nangu ka battule ayakan ya ki chu tim yo chu time a da chi kina chuye tete nga chi tiyili nin chadu keng ka wure swe limang wu bwe a yikan. A ya ma, ka ma chi kwamariye, aya feku ki tenu ki fekidu ki fekidu yo feke chi n kin a yawe a kau kimin chi kika tin nangiye ki bedu chakedu we mure, kibedu kin ko tete ko nene, ngan ki chituyu mi ninu ngan chau keng tikurimukin nang ki chitte fiswe chi fiswe wuyile kang ke bweyu a yo we niir kinu ko ko ma chi n teki̱n ka n neki̱ne ka kuma yii chiye ka nwe tamang kanodu wure ka medu ka ma tika̱ngchi yikong? a yo nir kinu kama tika chiye a mwintuwe mwantidu we kaku mwan ni duwan mu ni diwan dine wureniye? se bwewa yo niir kini kama chitiyile, se bwewa ke yo niir, kinun we ka chakku nuuko we kulun titininu ka kulu dudu kau n du fwakwarenu ka yo da kitiku ka tab chi n ti Kwama ane dangu kini wuka nuu ki̱ne kama nangakin nang chitta yo nibu ayi ko ko chi munnukin bayamitu tabbu kinu niir muni diin ma nangangkin ka yamu ma nangang ne ki̱ yudu muyi tewuduye mwin ki̱na di mabe ka mwan mabu nang ki̱ne ki yudu ma yibuchi Kwama mamune, nang chittu yo lanta di ni fwadu kin dukkang ka wule niye a ti we kakku Kwama ani duwang, kwama mamin ti̱kangchiye a mwintuwe mwanti duwe kakkukang mwa ni duwan muni duwannu dine wure niye dine a nin ti̱kuri ti̱kurititu kidiya kwadi dine a nin limang bwiyan limang bwiyang kiku mun yadu a ne niwu ka kalukale ko ni kine limang bwiyangewe, ane niwe beka yimin limang bwiyange we neki chitu limang bwiyang mun mwan badu mun, mun mwan ko badi mun mwane? Limang bwiyangu niyada fire niyada du tewuduwe, ka bu chi a di kwamange a neka dunu, ka wudu ware we fi a ne ware we ka makanu ka dangchiti min mun no mwan nwewe kinitu, ka yiko dane chittu mun made aletu bwemi bintuchituwu ma nangkin neki chitte, mu madiyang mubu ku kudum yini ki̱kachi wu, wukani ka miya chi we mure ki yidu ko takubu yineng cha̱rang chune ti kaan ayo ti niir we tewuduwe so, ta kubu aya bu chitta ka ya chitte chi kina yawu kiyadu yimanichiya ka yabu kin yimanichiye ama wule ana bun aya kichittiwe a nwe riye ka nwe riyenge so wule yo neta kunu ta we riye ti̱ko ke tiyatin nangang kina yange wureni ayo tamar bwichiyu sulatu ale bwichiye niyu kibadu fisweko ka kachi tiyili ka nwe tamange a mwintuwe se ka miya tikanchi tiyili, kani dur kinu ka madu nang kina ko bwikiyang we kakiku ka chau tamang we kakiku yi chi tiyili n tewuduwe ki dang kine ka makadu a ne tabadu ka dung kinu we kuteng ko bayim n kin we kutengu watar ki dang chitu kiki maditu ti chi kinki madu dai dange ti chi kina mabu a daabe ka ma, chi a daabe tewuduwe ki kudu niwu fikim kwamamu kiya yayu we di̱ki̱ne ki swan yo kina ma a dabe ai ki biu tewuduwe dumi chi mang ma daa bitu. n yim n le a finu, min bine, mami bwa kwalage n Tewuduwe ki ma kimin bwa, kwalange a ya niwu kina a tu a ni dur kinu a ni fakwarre dur kinu, fakware kiya yaya ware n ti kin kima naang n ti kini kine kina kau kinin nan bwe ditumbre konge a kurinbu we ko chi ki made a daabu, kono wukani a yoko ka fwe rakinu kayidu ko chitu mun maditu a daabu a yaba a kebu a ne sii kitele we chi nibu ki kwa̱bu kinu we mure ki kudu chiti ki maditu kano nang ware, a ne ki chite n ke ware a ya niwu ki̱badu kama chi tiyiliye ki sii ketele kinwe chi nibu ki fwa kimine kibun ti chiwu di̱ttinuki yade kano dittinu ki fwadu ko wule, yam kwamamu ki fwadu ko wureni tai Kwamanu ki kune da wureni, ka niya newe kin swange kano ka wultai kwamaya, ka niya newe kin swange ka medu kayidu ko ti̱tinitu ko ayi ko ka ni amaye nibu tanni ka kwadukwabe ka medu ka wultai yikiya a ne ka medu ka wultai yikiwu dine wureniye dine ki̱na babbu ka ma fiswe wu chi kwama ka nwe tamanga nibubu kikukinime ka nwe tamange mi fadu we fi kini dukan mi chi tiyili mi madutu dine ka tamakang we fiswe ko ya tittinitu a mwintiwe ka nwedu ka madu kini kaan niir kina ke kaan mandang a mwintewe ka biu chitu we di tewutuwe, kang biu chitu a di tewuduwe ka wudu ware we fi a ne ware we ka makimin chi kina no kurabe ka made wureni a yo yikoge? dine kine ni niir kinu tewuduwe, tewuduwe wa diye ki ku niir ninu ki dang chiya mure ki̱ku chi mun made tang datu ti chi madu a dabitu nan fi ki yiduko. Niwu niye, nan fi kiyiko niwu bwemiye, nan fi ko a daka mang yoni wu min delaku, delakilau beda wureniye nan chi mwang ma a le ka mwang ma chi a lebe delakika a ne ka bede niwa ma chiya alelenge delaku kwamangu ka sudu we kani kiyu ka yodu ka chau chittu ka yodu ka nwe tamang ka yodu ka ma fiswe wuyile ditinu dinu nibu nabwe a twang a le diti̱n dine a twang ale diki̱r shi dine chi a dobu bwiyu nan chi tiyili nang chitta yo kinwe riye kin wa ake ka ma chi tiyiliye, ka ya dur kinu ka chakidu we chi danduritu, kaya dur kinu ka chakiduwe chi titu n kina ying ka ki̱mange ane katabadu kanwe tamang wetu kulun fwakwarenu ka chakkudu ka fwalla bwa kamachi Kwama ka nwe tamange ane ka tabaduka tinduwe ko bayim n kur ba bikang yam we taki̱ba kwama a yiko ko n tewuduwe a be titinitu a be bwa dine min a bwa dine mwin a bwa dine wu a bwa wu a dau kiletiniyu kinu kwange kano ma niya bwila we nirkine ka medu ka ni durkini ka dau kileti nibu kinu kwanga? ka ma bwar nanchitta yiko niwu ka nabbiye a mwintiwe ka dau kitiyang bwang ka nabbiyikin kitiyang bwang wureni n nang riye kayamu nwe riye dine chi a leleye n do bwiyu mwang chiya dakani kamu nwe riye dine chiya leleye, a mwintuwe mwan yu bunu kini kwang dine da̱ku kitiyang bwangu, n ke naang kitirang da̱ki ki tiyang bwangu ku yungdu n ni yimwi. Kono titi ka kadu tin mun no ya mwang bwaduwe, ntun ni biyilim kan n yikane yamwa ya lo wuyile wu Kwama do n kinmwa, a do dine nibubu a ni dukan a dikinne dine nibubu a ni niir chinu we dikinewu kaya swiki fikakiku, fikakiku ka kadu kidiya kwadan, n kur ba bikam yam bibu takida kwama fwanimin, we nibu bibu a wa chi tiyili a mwe tamangmu we fiswe chi wa tiyiliyemu a ma naangu kini niir diin, yo chi a ma nansnge a yalbu kimana chi ya daabu a wuchimun kittele ko yambubu ti madumu a daabu n kwur kini kang bulus, a wo nibu a fwaschi mun yammuwe tattikidai kwamamu ni kidang ayi ko ying mu duchinyeng mu duchinkini yam biyilim n ying nibu nabwen ka kai chini yam biyilim ma fi we duchinemu a nwe ka chakkuku kanu yakadu bwila kibedu min yama duchinuyang miduchinu kini limang twama lime kwama ka chakkuku ware ti chin aya bukan nibubu bwilang be ka yachini ti ti kir dine nibubu ka kai chin dine nibubu nichin ware ka machimu chi tababbi aya ka tin ti ti yoniir chinu we di tewuduweng n tewuduwe ka kunu kachaku chinu min fwachimin yam bibu yagu n yim chi beka fwedu ti chine n yim, chi ka ya chine a ya a ne bedu kigangu kutengu mang dun chinagu kabedu beka ya chinu ti tituwe ki̱n tima chi kwama ki bade. Ti tituwe kiring, tidang, ki siyang wangu tidang kisiyang niwa tugiye, yo tugiyege a tugiye ko n be ma wureni kamun n yim yikoge a dakan mwang tidu mwang yidu mwi waa kwama muna bwali nmin naba kiletiye kur mita kitim, waa kwama muna bwale n yim n kita we tin timumitu dumi chitu min lwarada a mabitu no min badu mang ma chitu der a ya ki wiramidu wirane, wule yo chitu ki wuramidu wirane a nang daa mi n mada lebe tewuduwe yoyi n ma da wuyile, wu mang madu ke mun nwe tamang mange aya yo chuttu, ki̱ kayamidu ki̱ wuramidu wurani aya mi bu der, kamo ma nwe tamang kini daa wu nang chitta wo ni kibudu ko tewuduwe ko chak mi daa yo daa wile wu mwan tadu ma ya yayu wile yo mi daa wile wu man nweng tamankange, yo mi daa wile ke mini yang bau, warewu mayau mang chadu man nodu keng yutubukang, nibu kine diwu duye nibu nebweng a kebu nibu kachi sufure niyu maka chiya dabe kikuradu chi kimade a mabu kikwi ane kedu ane kedu chi nibu ki fwade ane kedu wukani kayi kininko a do chi ki̱ kimadi a daabe dine chikiki made ane ware kani chi ki made we warenge a dole nibu ki nwe tamankan ka wuleniye kayidi ko a niwu ama chi tiyili aya kang mwan dobu bwi kang ma dang chittu ka kayaminu chiya kaya ne. A bebu kini tiyili, chiya kaya kayane, ki̱ kai ni min nir kiyodu daga mun te n ti ne ti bwesimmu mu, n ti ki̱kuwang changu kini kwang nibu kila ki̱ fwa chinu ti kang yinang dur yamin didu nibu ki fwa yamu a dur ki̱n dii, funa̱nang, ki̱renang kayo wule yonge nibu yaka fwa yame ko ti kur chiya fwewe swa̱rki̱na ti kur chii yine ano mange niyu ki badu kama daa wile ane kayo dur ki̱nu weyetudine yetu ka wukki̱mine riye dine yetu ane ka bedu kini takanchiyange niwe ka chakkake to mi ti we di̱kwal didu newe kiba̱ chi kamade dine kama ki̱ne a mwintiwe ka daa wile wa dakane dine ke ki̱na yawe chau we mure, ke ki̱na ya a no we mure ke loko a yati sube, ke loko kono kute ki̱ newang a newaka ni ka fwa tikan tu ka mabu ki̱kwi we dur chiniwe ane wuka ni ka nirwe diwu diye bikamu kima kwalen yile, dine wulenge, ya yadu ka mwatu kuu ni kin a yim tim kimu a lambu fiko. Kile kuuni, ke ki̱ chiwu time, ka kak kuuwe yaka kadu kini tibubu n ke bikimu, ti̱ti daa wu kuse n ke daa wu ni ka nwe tamang a fiswe ko wa ti̱ttiniye, ke yamwang le kuu ni mu ma naangu ar n le kuuni ma chitu we fiko kiyung wureni, ladukana? ka wurini, tichitiwu nibu bibu kinida wukusemu bibu kimadu yin kiyidu ko kano chima chi tiyili neki chite ki̱ chituwu n ke chi tiyili, a tabanbu mabu chi a dakani nibu bibu ki kuwe dimu kiyiko yine adaka bu mang ma kichitiwu dine n le kuuni, finu mwan le wu soo, n wung muna? ka niba nin ditwamru mang twandu we chi kulindidu n ke dimuun dida? kani a yi ko ka twande mun twan da wureni chi mun twandu ka suminde wureni du fwanko min kulin kinu min fwa yammu, ni wu ki ba du ka ma daa wile a le bu kulin ninu a ne yaka tat tin ni a ne yaka le loni ane yaka le wuka fi ane ma daa wukuse di, a lamta bikuma kima wuchi da wukuse. Dine, n chiya kebu kama chi tiyile wu yaka ledu, ka le fiya da yeni wu yaka ledu, kale fiya bwesim bubu a no dakabu kaledime kanu kai bwesimmu kiyo bwesimu, a daa wu kuse kiyo bwesimu kini fur di kusin bwesimu ka kune kima chiyaa dabe kima chiya mabu kikwi nibu ki turaduwe, we binu nibu ki turaduwe we binu ni wu ke ni wile niba yobu niwu ko nan niwu a ma chi ke kutengu niwu niba fwa tikan chi we dur kinu ko kima da wuyile waleleng, niwu kima da wuyile lelnge ka madu balin tu nabwe, neni me kiku kono kigang niya swe yangu manin fwa yam dii kaledu kung ka madu we finu nemariyamu dine dati yiyiliyu nabwen, dati yiyiliyu ki yo ni a ware dati yiyiliyu ki bedu kini ni ki̱dwa̱ng, mang ki chawanu kano mamma wureni mum ma ti̱kuntuwe durmini kwama nin kikwaa̱mme chi ayo a nin ki̱kwa̱mme wureni dine mum ma chi tiyili kwama yo mun diu min naba ki̱tule, min naba ki̱tule, wule yo min naba ki̱tuleng kwama ying chiya yo ayo ya loki̱tule ayo ya loki̱tule dine mun naba ki̱tule mwan fwa yamu ki̱ni yiimi yiimi kwama a ni ma rika kwama kini yiimi n wetuwe chi tiyitu ka yodu mang ma fiswe wuyiletu kano ka min newe kini yiimiye man kedu ma dau kiswi nanka yangu manin fwa yamu kimi yiimi nanka yanga yiimi mi nwe twaman kan yinu kuma kwama mabe a ni yiiwu ko dinkinu yi kiyule Mi fwa yamu kini yiimi, kaman fwa yamu ti bwesimme ma fwa di yiimi, ka man fwa yam ti nayemiye, ma fwa di yiimi ka rungko we fiko wayi bwemi kun da̱mmi damiye ti chituwu kini yiini ka yindu ko a chi wi fwade n ying rungko fiko a yim chi mi fwade mi wana tewuduwe dine a ni yi yimi yi yi kitule min fwa yamki̱n min ma chitu ki̱n ka naange mam madi ki̱n ka teniye ma kaddi ki̱n ka tittile chiye mang madu kini yimi, yimi n nam min mi rika din kwama nu kini yiimi, min wana kwama kanga yo yi mang kau naba ki̱tule dine min fwa yamu kini yi ki̱tule ka ka dayi kiswe yire wanu fwa yamu kini ka yi miye ne mang tabadu man wu kuteng mang tidu kiring dine yii mi, nang min min nang yiimi ka yiimi a laye min tau ware laike ka mininlaye yiimi a laitin, n nwe taman kini kang ta beng yii ni kingansu a le ku ti̱ttiniyu kini kwang ka wule niye ka yindu ko a kundudu kitule we ka nau wule niya ka yindu ko. A kitulengu we timbubu, a waka yii we nankayang kano ka no yiimi, a lai neman medu mang fwadu neman medu mam ma teka̱ng chi ki̱n nama medu ma fwa ya̱mu ki̱ne kano diwu diye no ma tida fire, di wu diye n ying we nir minu mi chi tiyilitu min bada fiswe mi wa titiiyetu yiimi wetuwe mure, wetuwe chi titiiyetu mu baditu n kwama tewuduwe kinwe tamang kang n yam kan maye ma nwe taman kang tewuduwe ka maka ti nidu.